Kafe jaƚ reta opavikomoyoaviavi reta jare ipiseva jaeramiñovi amo oime tuisava, oime misiva jare oimevi ketƚguiko oyereruvano arabika, robusta jei supe retava oime hiberika opa oyoaviavi retavi kua kafe reta kerupi rupi ndipo oñeatƚ tëta iru tëta rupi oñeotƚva jare ipise reta opavim oyoaviavi jare jegatuvi